طبعاً من ال- أكثر المواقف الطريفة اللي ممكن تحدث معانا, إنه <hesitation> نخطئ في أسماء الأشخاص, و نقعد نناديهم لفترة طويلة, وبعد فترة يكتشف الآخر إنه الشخص <hesitation> خطأ, ولكن ذلك يحدث بعد ما يصير فترة طويلة, فبيكون يعني الموقف جداً طريف, ومحرج جداً بنفس الوقت.